Nda je inang de jere nam ovẹn ma jẹng asi, ukipni nẹ nnong nnugo ma asom ngbai gbagagbaga etoto, ntak anwẹni ọsọm ẹgbagagbaga asi. Uboni ugbino etu. Urẹ se ẹdudu ẹjara edudu yẹ nno̱ng ngbini mi nto ọrọbọ ọbazi wangẹ ẹne nnuso utu sọọd ẹdọ dọne jẹ inams. Ovẹn swud yẹ nnẹ nni nna, nni nna mọ ma sọọd ẹdõdọnọ ma ọrọbọ o̱bazi ma ọrimini mạ kpanakpan ga imi etọgbọ, edudu ejara eduedu yẹ ngini, ọbazi egbone ẹtu ẹnyini ga o̱ven ekikip ye nkip ga ọbọk ina wọrọ ma asọm bida bẹ nnugo ma emo ma akam, emo anani ndomo sọọd. Wange ena jẹ ẹdudu ẹjara ẹdudu yẹ ngbini asọm ana ayẹnẹni nana na ọsọm ana anẹnẹni nana na ọsọm. Emo nẹ ada na ọsọm ebeibei md ọbazi ẹboni ẹfẹni ọrọbo ja sọọd ntak nam nẹmeni nto ọrọbọ ja sọọd ntak nam nẹmẹni nto ọrọbọ ọbazi wa nwe ena jẹ nni ndẹngi se iviviri eyens ọzẹns ato ọrọbo ọbazi abọni ajọk emo ẹmẹni ọrimini ga give:, ga amrn ọrọk yẹ inawọrọ ukte ni ọven ẹkikip, ukieni ie, nni ndẹngii iviviri eyeng ọzẹng are yẹnẹ sẹ emo ato ọrọbọ ga ntak oven ma jens ere yẹ ẹta ọrọbõ ọbazi, oven ma jẹng ere ye̱ eta sọọd ẹdọdọnọ. O̱ven ma jeng ere ye ẹta ọrimini. O̱ven mwebẹ ukipni jẹ nnuso, jẹ. nnuso jẹ gange. Nnugo iẹ ẹtu yẹ nnuso. Nni nbeme ivtvtri eyens ọzẹns jẹr ma sọọd ẹdọdọmọ ma ọrimini ma ọrọbọ ọbazi. Orimini ma sọọd ẹdodo̱no̱ ma ọrọbo ọbazi wa aye ẹgono ọven ẹgọnọ oven yẹ egọmọ ọven ọnne babẹ etu ekkpi ọsọm. Ọsọm ejara wẹ uto ọrimni ma ọrọbọ ọbazi. Ma sõọd edọdono mi inana nọngo ọ nne gwud ga uso o̱bazi ẹfẹ ẹnyi e. Utu yẹ ovẹn okikie yẹ nnara ga ọbọk inaworo, inawọrọ wẹ ugọnọ paramount ruler e̱ Biase, aye nnar ga ọbo̱k e.